<hesitation> aɖa adze vɔa, adze ɖaɖa me nyi be enu <hesitation> yea kpla adze ɖaɖa kpoa, enya ɖe kpekpe kpoa anɔ adze ɖa anɔ gbe ƒom oo. Anɔ gbe ƒom, egbe ƒoƒo mí yɔna be adze ɖaɖa. Akpla adze ɖaɖa kpo ne kaka ne enya ɖe va, akpla nya tso ŋutsi kaka kaka aɖɔ nya ɖo, vɔa enya ma nɔ e teƒe oa, awoo, me le nenema oo. Yea ɖɔ nya ɖo pɛpɛpɛ, vɔa leke yea ɖɔ nya ɖo ye nya ya nyi tukaɖa be ato le eme kemgbɔ, tsaƒe a trɔ va xɔ wò me a résoudre nya, a dzra nya ɖoa, eye wó wɔna. <hesitation> leke ne wó tsɔ nusẽ ku nya ɖoa, ela na be, evayi kpɔ be ne ye to nyawo zeɖeka fia, yea wɔ nuya vɔa, yea vɔ̃ le nya me. a be viɖe. Bebe viɖe ye nye adze ɖaɖa. Eyi ye ebe viɖe, ne me ɖo nya ŋutsio tsã, ebe viɖe kpoa, eɖa adze vɔ yewan. Trɔ gbɔ va, tsi nya trɔ va zɔna. Leke leke enu ya zɔ̃ ɖo eyi ke. A trɔ ɖe nume ne ame ke mì kui mìa wɔ nya. Atrɔ ɖe nu me nɛ be nuya leke be le eyi ke. Vɔa ne ye wɔe nenea, me dza nyi nu a dɔ̃ yewó dzi oa, ye ŋutsi ye yewɔ nenea ɖo ta, leke nu ya le ɖo ye ke. Ema, wó la kpɔ be le ɖa adze vɔa, egɔ me enye be amea me kpɔ se nya ɖe le nu nawò haɖeo. Ye ŋutsi ye wóa gblɔ be eɖa adze ɖo. Kpoa ne amea va se nya le nu nawòa, abe oo, enya le nenea vɔa ɖe, me woe aglɔ nya ma. Koa ne egblɔ nya ga ƒoƒo ma dzia, peut-être a ela nyi tukaɖa. Ela nyi tukaɖa hohohohoho. Ye wɔ ye ye zĩ nya. Mía ame ɖewoa patience xɔxɔ, mía ame ɖewo be dzi gbɔ̃ ɖi xɔxɔa yewan. Enya la nyi tukaɖa kaka amea la tsɔ nya la va vɔa, ela be oo, kpɔ mì ɖa shi nya, mì ɖa shi nya mìa dzo yi. Ameɖe la nɔ gbɔgblɔ be enya me le eteƒe oo, ye wɔ ye be le wɔwɔ nenema. Enya me le eteƒe oo, ye wɔ ye ye le wɔwɔ nenea. Oo enya le eteƒe. Enya le eteƒe. Ɖeke be le ɖo kpoa, atrɔ ɖe eme ne amea, ewɔ nuya, eto le nya me. Nene be le yewan.